تۄہہِ چُھ آز اصل صحت۔ مےٚ چھُ باسان ژٕ چھُکھ جِم گژھان۔ مےٚ گوٚو خیال زِ بہٕ گَژھٕ جِم۔ کیٛاہ کورِ ہٮ۪کَا تَتہِ جِم کٔرِتھ۔